<hesitation> Karazagna patalon-gno, misy <hesitation> misy jean a, misy koa gny <hesitation> a velondriragna, misy koa ny short, de ny short zao rah ôhatra oe amin'ny andro mafana na am plage regny, regny zao tsara ampiasagna short, de ny velondriragna ôhatra oe andeh ivavaka na ndeh <hesitation> amonjy fety de ny <hesitation> av-a patalô jean misy resaka <hesitation> fety koa de ôhatra oe andro mangatsiako kô regny ilàgna magnatô patalô jean.